To tsugo ɗen wuni apro paro yeɗe <hesitation> nibalo turum nibaln kuredi nibalo <hesitation> taze niɓalo <hesitation> lo lonina lbo-lobo ɗen ɓiram kiji inne kama kiɗamȝa mikefam gboo nari wawu ɓall cummo sum monnimonoimike kam boo ike mike mike mike a wala mike walenya tutaukwi mama tenya wawasun dan ɓbukui toh yiji kijegɓoo kiji <hesitation> lotototo we digi tiyaam kiji kirip boo ɓurbude kiji ma <hesitation> loto we ɗiti ya am dai mikie kamgboo na penitsummajun kak kak pomun ni penotsummosun ka ponasara amma mike kamgboo tiya amma mike kam boo ya lotsoȝa kama lowetiya amm mike kam ka ɗen mike bukgi lenya momkijikr mimudiyayi ɗimma. Ti ankugelmun mummike yiru pano pa mammike memike yiro mann porroi wo wutti- wo wutti wo wutti taimige <hesitation> kuyel muyi-mu-yi muyi-mu-yi, ȝun fi ɓi ɗi ȝun mommike a watun ya ya-ya lenyama lotsoza kam lotsoȝo wo wala kam wo ɗen wo ɗen mike kobo <hesitation> kobo kui mike ɗigam nari penitsummozun njomin monni-monni amma porozun poro-poro porozun latsozo kyirei kamma lowe ɗi-ɗiti ya amm pepȝun yiki kime ɓukji lenya manima ɓugo lenya ɗam ɗeli manni poyo ɓhag aɗina to lenya lenya waweȝun tugui ka-ka puti wuȝi mo ɓuko ɗan kipina dan aɗi sunma lotsoȝo mike-mike-mike mike kam ɗagham nari-nani wawo <hesitation> ɓali <hesitation> paro ti kuȝzungboo niri kyeri ti nennei sai manni maȝai birhag.